וועקום קלינער איז א מאשין, וואס צו דעים איז קאנעקטעד א בעזעם אזויווי, א וויער מיט א בעזעם וואס ציט אריין די שמוץ. די מאשין ארבעט, און די מאשיו איז דא א טאנק, און, און, ס'ציט אריין די שמוץ, און מ'גייט ארום מיט דעים און ס'ציט אריין די שמוץ אין ס'גייט אריין און די טאנק פון די, פון די מאשין.